﻿Kua tembiporu ani yande docuemto, jae komo pasaporte, kua amoguë tëta reta oiporu yande jare jokoropi <hesitation> yaja vaera je tëta mbuepe yaike, kua osirive yande yaike vaera tëta mbuevape, jokua, jokope yanemo controla ret ke ketiko yajava, ketiguiko yayuva, jare oime kua pasaporte guinoi ilimite de tiempo jare ombo sello yande jare ombo sello yande jare omboselloye ñaevaera, jokuara isirive kua documento ani mopeti